Juma kuni haqida o'ylasam, dam olish kunlari va do'stlar bilan uchrashuvlar hayolimga keladi. Shu qatorda u kun xursandchilik va erkinlikni ifodalaydi deb o'ylayman.